Si-i-ti nnara-ɔ̄-ɔ̄ wɛ kpara bā-ejuɛ osa akpata; bɛ enu ena mma fima mgba-o bara koo-mɛrɛ. Gbere kɔ koo-mɛrɛ n na ra, a-fii ɛdɔ̄ bɔ̄ akpata nɛ a-fii nɛ-a okpara-ru, wɛ koo-mɛrɛ dɔ̄ ɔ̄-ɔ̄ mɔ̄ni, koo-mɛrɛ ka-nye ka chu a-fii wɛ dɛ̄ma enu. Nte afɛ̄ ba wɛ-ɛ, eka ba ba-a or njeje eke kpo-ba, ntɛ afɛ ba-a ntɛ adɛ ki gɛta, oka mɔ̄ ɔ-ɔn rɛ koo-mɛrɛ dɔ̄. Oku ɛpɔ̄rɔ̄ nna-ra cha-laa-ri ɛpɔ̄ru e-koo-mɛ̄rɛ̄ bara mgba-o. Mgba-o nna-ra agb aka-a ejɔ. Mgb-o sɛ ochu ekoo mgba-o, ɔka mɔ̄ etoro mgba-o otoro; ami rɛ eka nna rɛ̄ mma gbo mgba-o nna-ra, dɔ̄ osii ntɔ̄ rɛ nga tɔ̄ɔ̄ oso ɔtɔ̄ɔ̄; mgba-o bɛ eka na-mi kɔ nya kɔ̄ nnyɛ ba bere ba-a oso akpata. Mgba-o nna-ra be eka na-a sabɛ nna enu ka nāsā obɛlɛ-ɛ. Si nnyɛ ba ta-a; ta-a ana-a or ene enu kānāsā ōbɛ-lɛ-ɛ̄. Ma nga dā mgb-o kalu mkpā-ā, ebɛ̄ mgba-o kārā dālā ɔ̄bɔ̄ru elu-e mkpā-ā osɛ̄-ɛ̄ ntɔ̄ si ndɔ̄ oso ɔ̄tɔ̄ɔ̄ nga tita sii obɛlɛ-ɛ wɛ nga si yi-a enu ri mgba-o dɔ̄ru elusɛ̄ mkpa-ru, gbɛ̄rɛ̄ kɔ e-bɛ ɛbai rɛ wa-rɛ tɔ̄maru mgba-o, mgba-o kaka-ra lu-u m kpa-a jijima bɛ ndɛ̄, so owa da kɔ̄ mgba-o kalu mkpa-a; ajɔ ntɔ̄ ri mgba-o abɛrɛ lu-u mkpa-a rɛ̄ bai, wɛ rɛ-tita ɔkā mɔ̄ kɔ̄ nnyɛ ba-a bere dɔ-ɔ̄bɔ̄rɔ̄ e-ba-a oso akpata, wɛ mkpa ri mgba-o ka-lu dɔ̄ru elama-a ru kɔ̄ a'ebo, a'ebo, kɔ nnyɛ kara kpārā eba-a oso akpata. ɔnɛ rɛ kere bɔ̄ru bɛ-ba-a oso akpata, sɔ ɔ̄dɔ̄-ra oso ɔtɔ̄ɔ̄ nna-ra wɛ mgba-o ka ju or njɛjɛ nnɛ onɛ ka kpara ju-e ju-e mo-e-ru, ɔka mɔ̄ kɔ̄ɔ mgba-o ka ja-a pa-a o-pa wɛ kalamaru kɔ dɔ̄ onɛ rɛ ka-a ju njɛ̄-ɛ̄ ɔnɛ rɛ ka ba oso akpata sɛ onɛh rɛ

Njenje oku ra be kor oboba ra oro, njenje ku ma bae tamaba ntito aju tebe nu akpata, do tiren ngbao ba bey ngbao nana rebe kor do nee sai mo bogbere ka punpae nee naraye but kara mor enee ka pun ogbere doso pun pan, in nor jujiri a ban so akpata, ngbao joso a mor ko aye kra bonru so eh kra titia. Dra nnee ka kpata juen so bo kor sari una ngbao jian, okara more ko ekura, kra kra baso ekura kra boso but oni ngbao do omo ka mor kor kra weehru bobo gwee basan akptayo bainna ami ma fiema ngbao ni